Le tartarughe jan animej, jan ka ata çë rrojën më shumë, thuhet se rrojën shumë shumë shumë, ja bun të rronj një qind vjeç na tartaruga, pran jan lenti, tunden dal e dal mënd jenë pë’ dejtin, mënd jenë pë’ botën, incuma.